Fe talohan'izay fagnova gny fiaignany zay. Da maro am reo gn tsy nahomby. Ao gny naharary, ao gn be tagny, ao gn vô esoeso am fiaraha-mony fe <noise> lafa niaraky amzay reo da gny tanatin sainy hoe, <hesitation> Tsy maintsy mandresy ahay! <noise> Laha fa miaraky amin'ny maro tsy lanin'ny Voay.